انا الحجة الي مادابية نعلمها لناس هي الايمان بمساعدة الاخرين لانو مساعدة الاخرين هو شيء يعني يساعد الناس على ان تكون غي وحدة وفي مجتمع موحد ومتماسك يعني وكان كل واحد فينا يعاون شخص اخر حنكونو مجتمع جد متماسك